Be aloha gny lanjan'ny gny fiaignan'olom-belo. Fa sahala amy gny zava-manan'aina rehetra, maty avao sinitry gny iafaragnany aloha. Ka raha amy samy olom-belo samy olom-belo tsy tokony hifamono aloha, fa raha matina raha izy tsy magnino satria fa lalam-piaigna zay tsy maintsy maty avao.